अत्न बिशखल मनहर् ब्यक्ति जि कुन दिखत् अग्बहिज बोले होबिध खोय्। तेओ गतिक् हि हय करे अरो ब्यक्ति ब्यक्ति त जिबन तेओ हरैक् ब मनकिर् बोधिक्। कोलुक्नि दिखत् तेओ होतिक् <hesitation> तिन्ग् दिखत् अग्बहिज बोले अरो मनकिर् ब बोधिक्। हौ खुलबेन् दिखओ तेओ उनत खोय्। अरो जाते हे सिम्त तेओ ब्यक्ति ब्यक्ति त जिबन प्रभब् पेल। अरो तेओ गतिक् हि हय सिम्त तेओ मेलेक् धर्ने करि बोले। अरो तेओ होदय् पोसितिब् ब धनत्मोक् तिक् तु सिम्त कोरि र तेओ। जिकुनु कमत् अग्बहिज ब हफल तप बोपर तेओ एक् <hesitation> गोत कुन फुमिक पलन्करे। अरो निजोक् जोति बिशक् थके जिकुनु कमत् तेओ अग्बहिज थवय है। अरो निजोर् बिशक् थकेले अनक् बिशक् कर्गोपरे। अरो निजोर् बिशक् हबि होने जिकुनु कमत् अग्बहिज तो हम्पप् नहि। अरो निजोर् बिशक् बिशकर् जोगे दिहे ब निजोर् मोनोर् एत जिकुनु कम् ब जिकुनु दिखो धफल् होअतो ब उछित् जिकुनु कैज धफल् पप बोपर तो एक् ग्रहन् जोगे दो।